كنت هختار عمر العشرينات. لأن في هالعمر عندك طاقة وحيوية كبيرة. تقدر تكتشف وتتعلم أشياء جديدة بدون ما تحس بالتعب أو الضغط. بعدها تكون عندك فرص كثيرة للتغيير والنمو سواء في حياتك الشخصية أو المهنية. هالعمر يعطيك توازن بين الحماس والقدرة على التفكير بشكل منطقي كتير.